Isan'andro eo amin'gne indraika avao sa, indraika avao iaho magnano bazary, izany hoe ign-telopolo izany magnano bazary anaty vola raiky, de i vola lagniko zashy eo amin'gne teloarivo eo ny vola indesiko reh iaho magnano bazary dy zay.